والله شوف هي ماكو واحد ما يعني ما يحس بالتوتر من يحجي هيجي بالعلن وهذا وكدامه هوايه ناس بس اكو طريقة والله اني يعني مجربتها انه كدام المراية تحاول تحجي فتكون شوية ثقتك بنفسك تزيد او مثلا من الناس كدامك ما تكول هذوله راح يحكمون عليه وراح يكولون عليه هيج راح يكولون هيج لا كول اني واثق بنفسي وخلي هاي الفكرة دائما ببالك وشيل الافكار الموزينة من بالك انت مسيطر